Pues nikan onkaten nekah, nkan onkateh verdura kitokah este abas, nekan calabanzas, este eyohtl, nekan tamaleyohtl, iwan nekan ah igual kitoka sekinmeh col, tomatl, iwan tlen tomatl chichiltik, san yeh. Pues nikan abas seki kichiwah kihtowa kichiwah chileatole porque kitlialiah nekan. primero kikxitiah ompa ya kitlaliliah nekan kinelowah iwan tixtli iwan kitlaliliah nekan tlanekpakilitl y ya.